<hesitation> lebbi ɗii kaa fuu, lewru deesembr min kaa ɓurani kan, sabi hawran wakkati muuɗun ndee, ley laamu amen Motti oo: nay ngartii, maaro heɗtaama, liɗɗi won. Kosam won, liɗɗi won, maaro won, ndeen non